أعتقد إني أقدر أمشي بين من عشر لخمسة عشر كيلو متر في يوم واحد، إذا كان عندي وقت وماشي في كان مريح يعني لو كنت أمشي في حديقة أو منطقة مفتوحة، ممكن أستمتع بالمشي أو أقطع مسافات أكبر، لكن لو كانت الأرض واعرة أو الجو حار، يمكن أحتاج أكثر أو أمشي من مسافات أقل، عموما المشي يعتبر وسيلة ممتازة للحصول على اللياقة.